I eat yam plantain and rice also when I eat ley things neh a make me strong make me grow healthy.